الشخصية اللي تعجبني شخصية ابن خلدون، الحج يعجبني لأنه هو <noise> قب- سابق لعصره يعني، وكاتب عالمجتمعات، وكاتب بطريقة مختلفة عن كل مجتمع يعني، كلامه نحس فيه مؤثر ويعطي نظرة عميقة عن التغيرات الحياتية يعني، على مدى فلسفته وعلى مدى هو كيف <noise> كتب.